Ni yó ni ñoo yo ta kuchon'nri nraku, ta yó ta ni xana ta ni xanrui ni xa kidatón, ta kuchon'na ho o on. ñó'o, ñó'o ichí, chín ho o on. iki mai ña kinro ña koa yudini taña taku tadia xa otuna ña kuatón ta ho o on. chikonina, iin alabre xin iin clavo jan ta otuna kuana ho o on. nagua kukua kukua kukua tá jantá ta xikoa kuaña tada dakigana ñó'o dakigana ñó'o ta nri to oxatón anria kotón adiguan kina kena kada kada vikonatón danguan taxa hotón na kevitón ina kinena ña dikonatón.